Yɛka sɛ small business anaa how to Start it a, bia wopɛsɛ woyɛ adwuma kumaa bia, deɛ ɛdikan, wobɛkɔ aakɔhwɛ beaeɛ no a wopɛsɛ wo yɛ adwuma no, wokɔtoto toto w'ani hu sɛ adeɛ wei ha me yɛ sei a ɛbɛyɛ yie ha yi me yɛ sei a ɛbɛyɛ yie na waa waapɛ store na afei waahyɛ aseɛ sɛ ɛnyɛ store koraa na sɛ table a, wohwɛ nneɛma a wotɔn a ɛbɛkɔ <hesitation> ansa na wahu sɛ sika sei ne mɛtumi de aahyɛ aseɛ, kakra a ɛkita wo no na waatɔ na waahwɛ sɛ bere biaa no nneɛma no womma aseɛ ntu ayɛ sɛɛ ɛɛsa no aa na waafa foforɔ aagu mu, ɛyɛɛ sɛ ɛɛsa aa na waafa foforɔ aagu mu. Saa no bere biaa nipa no ba na neɛ ɔɔpɛ no ɔnya bi a, ɔkɔ a, ɔbɛsan aaba.